Manenty fampisehoa ñ'ahy ñyteako aminy ñy fiaiñako, ñ'antony: -Raha rey raha vaovao matetiky ataon-drozy ao ;misy ñy raha mbo tsy fahitan-teña, hitan-teña añatiny ñy tantara reñy añy, misy ñy fomba fiaiña tokony hataon-teña, misy koañy fomba fieretsereta fametsevetsea tokonyantaon-teña; misy raha azo tsoahy añatinyreñy ao; miala voly koa teña, mañalavitsy ñy fiaiña an-davanandro ro mahita raha vaovao.